Punna olo-olo iya nu amantanga raha di erea tania ngkua sangka juku ji, tapi nu lohe todo buanganna, rie ntu rikuangan anu kombeng, gama, doang, biri-biri, <hesitation> asu tamparang, jarang tamparang na ulara tamparang, iya injo nu kutappua sumpae nu biasana rie ase ri tamparanga, nampa rie to intu pole sibawa nikua <hesitation> olo-olo nu kunjo ri kaloroa, olo-olo nu biasa iya ri kaloroa ntu iya buaja, <hesitation> doang biasa todo rie, kombeng kamua tomo pole, biasa to rie ri kaloroa na injo todo anu ulara.